Anna amtaan woo sagale berre hottelli harrethiatif iyyo hoteli anin bayya baredhe anin fedhu thamm dhethee nyathaa Annan yedhe anin thaa hottelli harrethia dhege nyadhaa (sababu) hottelli hareti suun yaani guyya ssuun sagalenen ghadh bhuthi inamaa karibishiti ijethee akha cholee ijethaa si yedheni nammu si hinmbekhu ammo thaa athi baaa barrethe akkama dhibhaa saa aghar yaani inamaa malsun barsisa wolbaretheni woom fedhen siyedhenidhub taaabu ishian ghudion suunni